रवि नांवाचो एक कवी असलो तो आपले नवे कवितेचो। मतलो सोडतलो ताणें भगेंट पावसय मारपाचे ठराइलें। तो बाहेर सोडलो तेदना ताका झमणीं पडोलें एक पेन मल्ले। कोणें उदोईलें असतले म्हों चितूंताणें तें आपलेंकडेन दोवलें। घोरां वचून ताणें तेया पेनान बोरवंक सुरू केलें ताणें गुलाबों। वरे बोराइलें तेदना कोरोंच एक गुलाब ताचे कागदार आलें हे। पोल्लें तो ओजप झालो ताणें तें पेन संभाळूं अल्मारिन। दोवलें काय वेळ चिंतलें उपरांत तो परत पेन काडुंक गेलो। पोल्टे जाल्यार पेन आनी गुलाब दोनी वस्तु नाच जालेओ।